अख़रोट हुए गया गौ कु घी होये गी और हरी सब्जियाँ होये गी ड्राई फ्रूट्स हुएगिन और भी खूब सारी चीज़ां चिन जो शरीर को मजबूत करण मा काम औंदी